Nijool béjoow bélobul mara munahum mara édaaj gusilay; asiil arok do écuup. Nang min jirégémé mara écuup; écuup éték yo négol; aw béŋorul écuup yayu ujook gañéni, nuŋorul mufáŋum miin uŋa; uŋa nufaaŋ do négol yayu; écimé asiil narok do mufaŋum.